عندي سيارة مرة مرة حلوة. تقدر تجول عنها انها سيارة احلامك. فيها كل المواصفات اللي طلبتها. من جوة من سرعة من سعرها مرة مناسب. كمان قطع غيارها متوفرة في السوق. وما ترخص سعرها في السوق يعني هذي الموديلات تقعد سعرها ثابتة. انا اشوفها اكثر سيارة مناسبة لك.